तुमयार काहे पुछत रहत हओ? पहिले फिर कय दाओं कहिडारो हओं हजार दाओं कहिडारो हओं मय ना जानत हओं । एकय बात पुछ पुछ के यार खौजबायडारे हओ कतै । ना जान्त हओं यार कोई और बात बत्काओ । खाली एक बात यार एकय बात ह्य ।